Kɨtɨ ka yuuda nu kuí koó kue yuan te chúlega ni kenta nudá, jikadaá kuandá suan te kenta ni yu'ú xeenda te yuan yuú xeénna ntá koó vina.